<noise> Gny mampalaza an toy firenea toy moa zao la gn tatarany <noise> gn tsaray da gn'ady. Tsy afak'ady avao i nanomboky nisiany zay; da i avao koa zany miady am Palestine k tsy mety tapitsy gn'adindreo reo. <noise>